Internetist asjo ostaq mullõ sukugi ei miildüq. Mullõ miildüs iks, et ma lää puuti, ma saa käega katsuq, küssüq müüjä käest ja niimuudu ostaq. Internetist ma osta väega harva asjo.